الصراحة أفضل ارجع مئتين سنة، لأن في ناس غاليين علي واجد وخاطري أجوفهم وخاطري أعاصر الزمن الجميل... مئتين سنة قدام وش بسوي؟ بجوف روبوتات!